Gne karaza dinôzôro fantako, itegna moa zany mbola sy teraky tame nisian'io biby io tagny, fa gne mba ren-tegna izy ame nampianary ategna avao zashy gne ohatry hoe tyrex, na tyranosaur regny misy avao, koa zany izy io karazany mandremby zay avao koa gn'aniny da misy mande ambanine tany.